Voalohañy indrindra minday sarin-tañy Azia zañy zaho. Da aveo ataoko maro ny raño indesiko, mañarakan'izay tokoñy hahay fiteñy hi- hiresafy amy tañana iñy zañy zaho. Da farañy indrindra minday sakafo maromaro avao koa zañy zaho.